Na asasa amek somouheh uo nyin uheh ŋyin na mek amek uheh uyin anoh na mek ufarko uhe uyin hano ubin netɛ shike kpea na mek ŋteh ke kotɔ nu cuhano bika kotɔ be sha ŋyi amek sha ha nu heoŋyin hano kekije kau she keki bere ŋang ebok ke kau ushekeno bike kau shekenu jemaah ni shi ke duki ikohn bina nattuke ikohahanu kapin ɔcui binna bai shikenu ta kau mayir bai tɛ be kau shekenu maah keke kau uchita kese sai agbeteti ko nu hei unyiu hano zuwa hei efei nikɛ bane neke ja kor bika kor nu hei feihano zuwa uhei tarke ke wuhɛɛ bikɛ wuhɛɛ kpohɛ bike pkoh jɛ maah nisi kɛ iŋai bi deme shaji nu hei ntarka uheitar harnoh kɛsɛdeme je chur a haha kɛsɛ hahanonu hentarke ke cigaba na hahɛnano wuhei ntarke hanu buju taye bise ŋyin uhei enaah kɛsɛ hahahano ke maayir uhei enaah hano kɛsɛ nyiyir atuke ikho be tuk. Nuh ucita hanu nu hei naah jɛ maah den heintoi keshe zuwa naah hano nike shei hei ntoh kɛsɛ sha tuka yeraah zuwa ukershe uheinto hano kɛfɛ mayir choka bin yɔɔ no den nuh sakani oheintoh ne nahano akoi agam ɛtɛ kɛ shike gbesha nu shie etɛ keshiɛhɛ kapa gui kɔ aggutɛmaa kɛbikɛ gbesushihani jɛ maah wato akɔi a dongnɔɔ watɔ na donghi kɔɔ mo a dongno ham kɛsɛ gbeshu shi be gbeshushi na dongho a hano kenije maah kapin ŋnai bina sa aji nuh whei ŋtoi kɛsɛ shashi rama gui bɛ sai irama gui kena kapaa gui na kapaa gui kena kapa ui nike kau a gofɛmaa nikɛ kan agoten aa kɛ ba maa uhei ntonyinghe duk kɛsɛ nyiyin akapa gui beh kau agui nu hei ŋtonyimghɛ tɔh biu ɛyɛ sai uheig tonyin ghanukefɛ mayir iram kɛsɛ ŋyinyir ni kɛ kɛbikɛ kɛikɛ nu hei ŋtophelɛ keikɛ nu hei ŋtophele sai kɛjɛ lɛikɛ gbeso binalɛ yahtɛ nu hei ŋtophele n boh cita hano she kpa nimbo shekenu hano she kapa sei kɛ jene gohee nikɛ goh citath nike bane kɛhaa aguletɛ bake kɛ maah den uhei ŋtɔrɔk ke buku nyinikɛ gankɛ bikɛgankɛ gu hano nu hei ŋtorɔkrɛ kɛ gang e maahe nu hein ŋtorɔk hano hein ŋtorɔk hano bu na kpɛ ha taye ochu hana kɛsɛ sa demeahevɛ mma kesɛ hevi mma hano. Ochu hano bike bane bera abi ɛboh no ohuhanokɛ nahe kokuma kejɛ goi utaki nejɛh kɛ higibɛ tu ku taki hano ne jɛh nike bane na nikɛ jeu imaa hano ni bani sheng nike hakɛ nyi yir ituwa kɛsɛ nyi yir atur agui hano kena tui agui han kena tui agui hano nikɛ tuk ochu nigijɛ gɔɔh ucitate ushekenu ochhano kami u hei ntɔrɔk hano ushekenu tuh makiye alɛi metɛ sha kau nu hei unying hano mete ma amɛk shijɛ shim uchekɛn hana chuha kɛbabɛ na lie nike bane na shisho kɛbabɛ na bani na tui agui hano jɛ maah asho chuhano inteh kesɛ dema masaa dema nyi ukershɛ hei ntorɔkɛ kesɛ babɛ babɛ dema sa kape ima kɛbikɛ jɛ kawi ima hano je maah kɛbikɛkawi ima hanoje maah akoi abon kaheti obong kɛkɛ kawiyɛ nu hei ŋtorɔkɛ shi duwa kuma kɛkɛ sai nu kershe ohei ŋtorɔk zuma uheinturahn kɛkɛ kau imah ochu hano bijɛ imaah kape imah ochu hano nishi kɛ bane nyi yir akpea abi nyom som ba nyonge ipwhi nu hein nturai kena nyonge ipwhi denu heint urai buk bu tayɛ kefɛ kawi imah tare tayir uhen ukɔɔu bukbu maah asho chuhano ikphee tɛ sha kau nuna doye Watu uhei tɔrɔk tɔuŋying zuwa utɔphei zuwa tɔrɔk kɛkɛ yesi yɛ agɔni ido den u hei ŋturai zuwa u kɔɔu zuwa ukɔɔu niyoh ŋying, kɛkɛ yesi yɛ agoni ŋnar tɔ ujɛ inar ibayo komno ochuhano ɔchuite sh ŋyi yirah ŋyoni pheɛ ɔchuite she ŋyi yirah ɔu ikpea ke bikɛ hoi ikpe je maa nike ŋyongi ipheɛ bun na kpɛi ɔchu ɛgui kom sanɨ huni tɔ ɔchuhano kesɛ de me na kpu shiri ɛtɛ ɛhe deme na nenubinalɛa den uhei ukɔɔu buku ju maa ketel hohona no tayir hei ukɔɔu ŋyin ɔchu h ake sha gbetɛ aghi ɛden ɛdeng bike gber agui oshie ademena beh ŋkɔh agui oshie bike beha ŋkɔh keshe kese sa abetɛ agui shie bikɛ bikɛ gbereh aguishie kɛ maa tɔ kɛse bebe chrah achɛi chraahke tah abokɛ nushie achei cherahakɔrbabɔɔ ni haa baya achɛi sha kɔh babɔ ni haabinne tɛ kɛ kpea kɛsɛ ba ba tarihɛ aguihanomhaa ko cak a ceraa babo na hainiom tɛ kpeni sɔk kɛ kpenɛh jɛ jɛh ubine tɛ se koh ba ni haa ubina iɛ atɛ ŋyom do mi ŋyɔɔh. sanna uyir adɔngho ha no akɔi cher ri renoyɔh etɛ ke kpea nu heintɔhano kɛkɛiya hada icheriphei nu heitɔphelɛ asu yadda iwoh shiu bema kpe icher kɛ wo kɔwaniɔchu sɔ yadda tɛ ŋyom kɛ shikɛkpea cherkɛna amɛk kapa am ɛkɛ bakpena ba takɔɔ to nu ŋsu amɛk hano kɛ shikɛ ana kpe cher hano ɔchuhɔcheck nwoh buku shu kapi imaah sai su abere ɛti nwoh su ju abere ɛti hano sujuwɔɔ hɛ nu kawii immah ni hangne inarkɛ a nha agam yadda imɛh shihɛ metti kaa nha nu hei ŋtarkɛzuwa ɛnai ɔchuhano da kɛkɛ tukaa abwɛ sha cika bɔka ka nhagam amma inchawhng a nwanchika ihaa shiba sho inchehng haka dolii bɔhɔchu ba kɛkɛ nɛnɛ aner ɛcherecibi som agɛ shika ba ketuki bohjeja hawintɛh aha hano tɔ iyɔ kamin kɛ sa kapi ram etɛ so abi neteke kpea dei na mɛk icherke kishs biki kpu me maah nu heitɔɔminu heintɔɔhmi ke nyi umi bike maa icher yɛ nu heintɔɔmi ke nyi nu heintɔɔhmi nike yadda me shinihidei meti uhei nying keke kau uchekenu uhei ephele kɛkel gbere ɛti. Uhei tarkɛ kɛkɛ haagam uhei naai kɛ demɛ ikpɔɔh kaptu ɔcita uheintoi kɛ demi ram agui uheinfonyinge a ɔchuhaa kɛtɛ kawi ram agui kɛjɛ maayir uhei ntɔphɛlɛ kɛsɛ duri kɛɛ jɛ kɛɛ ŋike gbeshubi nalɛa tɛɛ kɛsɛ kau noh nibo cita hano nu heintɔɔhano nikɛ maahe uhein tɔrɔkɛ ŋyom kɛsɛ nyitir ikɛɛ a gui nikɛ bane gangkɛ uhein tɔɔ ɛ tɔrɔk hanokarshe ŋyom kɛkɛ her immaa yadda mɛ shi hɛ de uheinfuraah iŋyom kɛkɛkau kɛ maah kape immaa ɔchuha har abom ka ka kawi ram immaa abɔi phie nu uhei ukɔɔkpe to uhei ukɔɔuhano iyɔɔh ka sɔ ɛtɛkima maa iram den ubinne usai bɛɛ uhei nibɔ ŋying hano idan ɛnang bika shie ɛnange hɔɔ suku jhe ikoi enang a bino shi gwei ushii shiki dami ho na iɛa suju kami ijeu kokuma utuk a nwɛhoɔja kami ijɛu ɔchuhano bija kami ijɛu ɔchuhano sa jɛu hum bika jɛbɔɔ no chai sai na bema kilikɛ kamin mbɔɔh bana hai tɔh bika bana hai giba rɔbɔɔh idaah no chai shiga saike sok aa wuur bika wuur a jhebɔɔ shiga ja kami jɛu hano kami jɛu hano kami jɛu hano shei nyɛ ekami ajepi shohono sannan mbɔɔ ka jɛhɛ kɛ jehi mbɔɔ nu bina lɛa mbɔɔh a jhɛbɔɔ nu shi no ɔchui tɛ sho nwɛɛ sha cika antɛɛ tɛɛka kpɛwinte isho hono. Ku binalɛa tɛɛ kɛ jeyir kɛjɛ shɛk nu shi nike lɛɛ kɛsɛ iya beru abi akoi ubin nyom ka heti ipaamaa ko kuma ibɛh ke kama humaa ne la nike per shomo bindiga tɔɔ shi yɔɔ kɛkɛ kili du nu shi iri bɛh ɔhei ukɔɔu niyɔɔ ŋyin hano ɔchuɔ binalɛa tɛɛ shina tukɛ shaang yɔɔ duka abinne tɛɛ shikɛ kpiyaa na mek kapin kpene ŋyi gber yede tɛɛ nyom shike kpiya kapin amɛk atakɔɔ gabaki deya sha <hesitation> chenengho ne abinge abinge sha nyom ha guna kpeyɔɔ ba don som bɔɔ har ubinge tɛɛ kɛ ŋnok kɛ noɔ u har ha noi kɛɛkɛɛ ŋnok ni nei kuma ye shu bine tɛɛkɛ noh ɛsha uhar hano idan bibe be gber agui no ɔchuhanoke kɔɔtɔɔ na hai kige komwaa nike bane intee angwɛ sha cika kena amaa e uhar aneke mbɔɔh shita phegibɔɔ noki sa ser hum nina noku har sanan na bana na sane saa nnkokɔ har bika sani saaŋnokɔ har na ju neke yɛ sha hida tarɔɔ sui atatɔ asuhano sa yir kɔɔkpi a sor ki nei har tong u ŋnok bu tuhe unekeyɛ sha hida ŋnok ba tuhe ya tɛka casikɛ yɛ. Kekɛ kpeiya ni ŋoi hano ashei nu binne te e kpeya ni ŋoi hano ba no ɔchuhano ba doka ŋnokɔɔ har sei aŋnokɔ har amma icheng <hesitation> shiba su zamani a koi icherkw keɛɛ kpei ni ŋɔɔoi akoi akapɔ lambu akɔia kpotɔ reke duk ni ŋnoi hano kɛkɛ kpe cokabiu nyom kɛkɛ iyaa kpeu kɛkɛ iyaa gbesh shi duk iri bɛ ŋnoi hano ke gbeshe nwehe kapin adongho abake shai ram abinne tɛ nyom ke shike kpea ni ŋnoi domin abinne ŋnoi ashi rareh amma noh ɔchu antɛɛ yir sha sha mbɔ icher ŋnoi haki shoyɔɔ nim bɔ aka she kotɔɔ ahai amma inchene nge tɛɛ a nwehen chengeng ɔchi tɛ bɛ onyi intɛ incheng ichere ŋnoi sho okoi a neve kapo cita akoi anere kapo ɔɔreke duk ka kpe ni ŋnoi hano ekpɔtaa duk ka so ni ŋnoi hani mbo su binne tɛ tɛ kpɛya ni nosɛ.